بما أني لا أجدر اجرا الكتب بنفسي لكن إذا كنت تسأل عن كتاب ممكنأ كون جريته في كتاب مثل الأب الفجير والأب الغني اللي بيركز على مفهوم المال و الأستثمار بشكل بسيط ويخلي إن الشخص يفكر في طريجة إدارة أمواله الكت- الكتاب يوضح كيفية يمكن للعقلية الصحيحة أن تحدث فرق كبير بين حياتك المالية.